<hesitation> افضل ان انا نشاهد فيلم وحداي ونتغدا وحداي؟ لاء انشاهد فيلم وحدي في هدوء عشان نحب نركز مع الفيلم وممكن انا وبتفرج ع الفيلم برضه نتغدى وحدي برضو مفيش مشاكل.. لان انا باحب نسمع التليفزون وانا عناكل وناكل الوكلة المفضلة ابتاعتاي، <hesitation> بالتالي مفيش ف الاتنين ممكن نتناول دا لوحدي في هدوء عشان نستمتع ومكن نتفرج ع فبلم وحدي مع نفساي.